Sia u rumain tinanem kayu wia man tumaluntug yaai tetenem ti kebanyakan wange tu sa wian taduun cempaka un tetaan um wangurer umpak wain tu wisau bapa nu lelungke makuranga u wakang ttonong wong kayu saut wong kayu ma-madadina rintet wong kayu ne sapun nane kayu wasian wonane kayu lalumpe naan kayu u- naan kayu ma saut, naan kayu- naaan kayu pakon